baree robaatif hiyoo baree bona took biraa deek anan yedeen anin baree robaa dekaa baree robaa boken robee horin buyoo nyatee loan gabetenii anenn basenii, duub anenn kaan malaan duug hingabedaa anen amoo baree bonaa lawoan shidaa kabenii anen shidaa dargedaa boan gudia bisaan hinjirenuu duub dandee baree akasii suun hindekuu anin, baree robaat nutii dansaa ach dekaa ann.